Faiæ quello che fan tutti: staiæ à miâ o telefonin fintanto ch'o no se scarrega. Unna cösa alternativa a porriæ ëse, se un o l'à un libbro apreuvo, lezise un libbro ò un giornale. Magara anâ inte un chiòsco, cattâse un giornale e leziselo.